Nako menurut ngoji, haiwan yang wa palihara manege nako sapi de kabingi manege i janako manga dutu, doa so i janako manga dutu? Sabab wa palihara i ceceke sampe i lamoko wasi ojomo, si ojomo ngaru ngarumu si ojomo bole, wasi ojomo gota ma soka, dadi ena biasa oli, sapi de kabingi manege ena biasa manga dutu ma ma bounu, manga roese ma bo- bounu dadi i janako manga dutu i, mungkin sugmanege.